ଵିଲେ ମେଂ ଅନନେ କୋ ସଦ୍ରାନ ସ୍ଵାସ୍ତେ ସଂଵସ୍ଯା ପାଈ ପାରେବେ, ଜହାଂ ମଧ୍ଯରେ ପିଠୀ ହୋଚୀ। ମୁତ୍ରୋ, ପ୍ରାଣୀ ସଂଵସ୍ଯା, ମୁତ୍ରୋ ଚଲୋ ସଂକ୍ରାମଣ, ବ୍ଲାଡ ଔର ସଂଵସ୍ଯା, ଏବଂଗ କେଡ, ନୁନ ସଂଵସ୍ଯା। ଦାନତା ସଂଵସ୍ଯା, ଦାନତା ଭସଂତୁ, ଦାନତା ଭସିଵା, ଏବଂଗ ପାଟୀ ସଂକ୍ରାମଣ, ଚର୍ମ ସଂଵସ୍ଯା। ଚର୍ମାଲ, ଅଲର୍ଜୀ, ସେଚ, ଏବଂଗ ସଂକ୍ରାମଣ, ଆକୀ ସଂଵସ୍ଯା। ଆକୀ ସଂକ୍ରାମଣ, ମୁତ୍ଯା ଵେପୀ, ଏବଂଗ ଅନ୍ଯନ, ଆକୀ ସଂଵସ୍ଯା। ଦାଯା ସଂକ୍ରାମଣ, କାନା, ଏବଂଗ ସୁନଯନ, ସଂଵସ୍ଯା। ଉଜ୍ଞାନ ସଂଵଧ୍ଯ, ସଂଵସ୍ଯା। ମେଦା ବହୁଲତା, ଉଜ୍ଞାନ ଭସ୍ଯା, ଏବଂଗ ଅନ୍ଯନ, ଉଜ୍ଞାନ ସଂଵସ୍ଯା। ମଦ୍ଧୁମେ, ଏକ ସାଧରାନ ସଂଵସ୍ଯା, ଜହା <hesitation> ବିଲେଈରେ ଘଟିବାରେ। ଉଜ୍ଞାନ ସଂଵସ୍ଯା, ଉଜ୍ଞାନ ଭସ୍ଯା, ଉଜ୍ଞାନ ଭସ୍ଯା, ଉଜ୍ଞାନ ଭସ୍ଯା, ଉଜ୍ଞାନ ଭସ୍ଯା।